Zaho aloha, laha manahaky anakahy, laha vo hitako hoe iny riaky iny hiakatsy, lafa lomay malakilaky mamonjy- mamonjy toera hitako abo zaho manahaky any hoe vohitsy na tendrim-bohitsy. Eny aho mandiny azy. Laha sendra tsy avy eny moa ii, la vomaika tiako zay, egny avao aho.